Band kunda eng tez pishiriladigan nonushtalar oddiy buterbrod, yaʼni non ichiga pishloq, kolbasa va turli xil ko'katlar qo'yilgani, yoki amlet va quymoq tayyorlash tavsiya qilinadi.